<hesitation> الغرض من السلالم <hesitation> يعني طريقة للوصول لانك تصل بيها فوق حتات العالية او ال <hesitation> ممكن تتناول بيها الحاجات من فوق وممكن مثلا لو داير <hesitation> تدهن البيت عايز تصلح أنوار عايز تركب ستاير عايز تركب <hesitation> سخانات عايز تركب <hesitation> لمبات الحاجات دي كلها بتستخدم فيها <hesitation> السلم